Mi yelan jodugo ha duniyaaru je wala talakaaku ngam mi nana beldum ngedaam am, talakaaku vodai sam, dum masibo on masin do wata goddo vurta nder hakkilo mako. To mi jodi ha wala talakaaku mi seyan mi velvitan masin.